אלא כנת נقدر נקון טאיר נהאר ואחד נقدر נקון נסר, עלאש? חית אלנסר קוי וכביר, כיטיר עאלי פאלסמא וכישוף כלשי מן אלפוק, ענדו חריה כבירא וכידור פאלאפק בלא חדוד, אלטייראן דיאלו כיעטיני איחסאס בלקוה ולאסתקלליה וראדי נעש האד אלתג׳ריבה ונשוף אלדוניא מאלפוק.